والله افضل نصيحه حصلت عليها في مره كانت لا تردد في تجربه الاشياء الجديده, هذه النصيحه شجعتني اخرج من منطقه الراحه الخاصه بي ,بدأت اني اجرب هوايات جديده مثل الرسم وركوب الدراجه كل تجربه جديده تعلمت منها شئ جديد عن نفسي احس انها_أنها تعطيني حياه مليئه بالتنوع وال-والمغامره الصراحه.